د انسانانو استعمار کول په واضح ډول غیر اخلاقي دی. استعمار د نورو خلکو او کلتورونو ظلم، استثمار او ستم دی. دا عمل د خلکو ازادي، حقوق او کرامت تر پښو لاندې کوي، او د هغوی په ژوند کې د بدلونونو لامل کیږي چې له پامه غورځول کیږي.